<noise> Ko kiit petut ageng'e nekial teta, koki kararan teta kapsaa allee rapinik chechang'ii akinyorip petusyek tutikini, aker tetkai, kakonyaluli, makokararan ko kiatiem akanyaa tanyi kapsaa, kotai korekta kotai korekta porta nyii maa kararanit. Kotepi anyun kotaker alee kakoek hasara tanyi, ngalen akei mamii chego kosich moek komeiyo. Kokii atatepii akoi tuun ale kaikai alda ko kingalde tanyi, aldae peit nemii kweny kapisa nekikanya koo mea mukuleli alen petut kapsa nikimea mukulel ing teta ko petut noto kial teta nikali akonyaldae peit nemii kweny.